<noise> <hesitation> Tendrimbohatra aminay akagny ndraika misy an- <hesitation> agnarany akany a: Maintinandra de misy koa <hesitation> Takaranjono, de farihy akany ndraika Sandramanongy, de zany zany. <hesitation> Sandramanongy io zany renirano fa le farihy zany a ambanivolo tegna misy ananjy aminay akagny.